Do narih do sikal nalan <noise> dih tah burul narih do sakee naka lam tulang narih naka lam urat narih, do tah kail narih rangah narih cukup lawei lawei lam idih am laba tudu rudap ngi rumah, do narih nalan.

Mula' nuk tu'en lun kamih ngaya', kayu' kerubau, kayu' tapi', kayu' berek, kayu' la'al, kuayu useng kayu' uku', neh nuk tu'en kamih ngaya'.

Taman tinan dan pihk sekolah ideh perlu nebada' anak adi' supaya ideh doo' piyan may ngen sekolah.

Doo' piyan keduih raut music, raut guitar, raut suling, ngiup suling, ngiup bas, raut piano, raut ukelele mileh tuih.

Anak adi' nuk madi' tu'en tauh nuk merar ngajar-ngajar idah doo' kawan ngan kawan dedih doo' rema' pehbagi' ngan nuk kayu' iyeh kinan nuk kenen deh pebagi neh ngajar deh pebagi' ngidih.

Uih mayr telephone bill maya' internet tuih. Atau uih may ngi kios. uhm Digi atau Celcom.

ka'yu ibal lemulun lem kampung eh neh nideh la bubuh me' ngi seh kampung kadi um la ideh peruyung kinanak ideh nuk madi kinanak ideh nuk merar kadi neh ideh bubuh let ngi bawang ideh sendiri me' peruyung ngi seh bawang

Am uih keli'o tu'uh kapeh lemulun kereb pakai AI kenep so kenep-kenep idih

Lam ay'uh adat ka'mih lun kelabit..[aah]masti ina'rih tolong lamulun lam tusah...marey karid ngadah...marey usin ngadah..ngajar idah[aah]naruh[aah]business..dih tah do.

No audio

No audio

Nuk tuen uih rapang neh uih nuk tuseh uih ngerawey lam ayu' telphone ineh lemulun tebuso ideh ngimt deh nier telephone neh naru' ulun nedih am tuuh piyuk.

Na'em meley tu'uh naru' dagang lem bawang kamih kadi' mikat narih mey mated barang na'em teh lemulun mula' usin ngi nangey beruh, mikat teh nu'uh nuk midih mageh deh kereng kayu' kerid dih.

No audio

No audio

Mula' teh lemulun let bawang kamih buro bubuh mey ngi pasar kadi' mula' anak mey sekulah bawang la'ud kadi' neh lemulun mula' buro .

Taknologi nuk uh pakai kenep so kenap kenap idih inah handphone ngan computer.

Tulu uih mey nekap lawyer uih mey ngi ufis idah mey papu' idah ngi ufis err baru uih ruding ngedah enun nuk la' piyan uih idah nulung uih.

Oo bua' datu' tu'en kekamih nibu, bua' yao, bua' bubpuh, bua' buyo, bua' rusan, inan teh padey tu'en kamih nibu ruma' tauh ngi Bario beruh.

Tak narih mey raut keyh, doo' ayu' teh narih raut ngih luar. Tak lem uang ruma' iih ko' 'em tidih sukup rayeh inan narih upun-upun. Doo' Ayu' teh narih ngih luar inan narih raut.

No audio

Uih la ngikak bawang iyeh nuk kayu' ngi Ausralia, kayu' ngi America, kayu' ngi Europe, kayu' ngi England. Uih doo' piyan mey ngikak bawang luk ineh.

Lem bawang kamih... plaba teneb ngih nangey. Doo'. Kadi' doo' mudeng ngih nangey. Na'em narih pakai erken beruh. Mo, doo' ... doo' bariw ngih nangey.

Teknologi nuk uih ela' pakai idih neh handphone, computer.

Na'em duih kereta nalan kukud teh narih mey ngi edtah kampung mey edtah kampung, ineh leng-leng err doo' ngen burur narih lah, nalan kukud. Tak usah oo na'em men motorsikal, na'em teh kereta.

Technology do' ngiyuk sekulah kadi kereb teh guru' pakai computer, pakai WhatsApp, ngajar anak adi' ngi sekulah . Meley tikoh nekap ileh let lem web site.

Sapa' nuk leng-leng doo' tu'en narih pakai, aaa... tak narh nalanpakai seluar neh narih. Nga' narih ngih ruma' pakai gaun narih doo' teh.

No audio.

Oh lun kamih ngaya' kerubau, nuuh berek, nuuh luang, nuuh payo, nuuh kerubau, nuuh tapi', nuuh emek.

No audio

No audio

Pelaba rikan so, ma'it idang, matey neh kerid nuk senibu narih keh kadi' laba kering bah, na'em iyeh mudan, pelaba lau', mula' teh lemulun ma'it beruh.

Tauh err nebada' anak adi' tauh supaya doo' rema' ngen ja' deh, ngen lun lun beken ngi sekulah.

Renga' iko la' mileh karuh lun beken mesti narih nakaruh karuh ideh kidih teh narih doo' ileh , 'am narih na'em nekaruh. Kayu' narih belajar karuh urang putih keh, mesti teh narih nakaruh idih teh narih mileh,

Doo' narih raut peruyung ramai narih. Laba teh narih riruh men renga' narih raut peruyung. Doo' narih raut peruyung.

Doo' piyan keruih ngan cho narih mekaa' ngadan. Ketad iko wan anak suk pu'un-pu'un mesti narih mekaa' ngadan narih menjadi lun lun merar

Renga' narih nalan mey bawang lun beken lain let ngen bawang narih ketad narih mey Indonesia kah, mey Brunei, mesti narih pakai passport.

No audio

Ngan kaduih lam ayuh II aah <silence> mulah tah lamulun naam kerja riak teron nah tupu, sebab AI man naruh nuk midih kan[so] naam nah lamulun inan peluang kerja [ba..] siit peluang narih kerja.

Tak narih kekali' edteh takung atau ebpa' arur iih naam narih munen-muneg ngi iring. Temidteh dih la rebih, rebpih teh tana' iih. Tutu' neh narih may lem takung iih. Kineh, kadi' neh narih ngelio.

Mesti teh narih ngajar anak adi' nuk em sekolah supaya ideh doo' rema' lem erang ideh mada' adet tauh Lun Kelabit iih ngedeh dih teh ideh doo' ileh. Kineh.

Kuayu' narih mili' lun merar atau pun lun rayeh lem adet narih Kelabit kan, mesti ideh neh mileh ngatur ulun lemulun nuk ngi kampung, undang-undang lem kampung.

Edto lem inan narih mudeng lem bawang tauh. Temidteh plaba kapal laput. Lingup-lingup teh da'et teh mawan langit siren narih. Neh aaa... ayu' edtot dih temidteh lem inan narih.

No audio.

No audio.

Renga' narih anak adi, upun-upun teh narih renga' raut. Nga' narih lun merar, nalan-nalan teh narih doo'. Na'em narih kail kayu' narih madi' malem neh. Kadi' narih nalan-nalan.

Memang narih muru' tidtu' kidih-kidih kadi' err laba men narih nalan mey ngengi mey ngineh neh narih, 'am neh narih kehkeli' ridtu' apeh nimet narih na'ah muru' ayu teh tidtu narih, da'et la' la' la' kotor neh lem nga' narih midhut nuk midih tu'en narih kuman.

Lem ayu' edto ngih bawang kamih laba... mudan. Teneb. Kadi' doo' sangii lah. Doo' teh narih rudap. Na'em teh iko pakai electrity, na'em iko pakai aircon. Pakai aircon dunia kedeh ngen sineh. Pakai bariw tupu teh narih ngih ruma' tauh.

Tulu inan lemlun nuk daet renaey atau pun nuk pereg lun ruyung ideh kereb lun lun nuk nuk jaga' ideh.

Doo' piyan keduih ngan irau Easter , pemung ngabi teh lemulun mey tebubpun, sembayang, mo, ngubur Tuhan, kadi' keduih doo' piyan ngen Irau Easter neh. Mo kineh.

Uih uhm nier wayang uih muit kawan kudih, muit ja' kudih, may nier atau pun uih muit uhm lun ruyung kudih may ni'er wayang.

No audible sound

Pu'un keruih ngimet telepon malem 'an kuh telepon kidih-kidih tuih ngen kawan kudih, ngen lun ruyung kudih ngen tesineh tetameh kudih nuk ngi kampong , mo doo' tideh keli' narih doo' rena'ey.

Teknologi nuk nuih uih rapang atau pun nuk uih tuseh nelinuh iyeh ineh teknologi kayu' handphone, nuk lemulun tebiso ideh raut handphone tebuso nier handphone am deh kereb naru kerja dedih.

No sound

Mula' sibu atau baunga' sinier uih lem igu sinih kayu' uhm Bunga' Rayeh, kayu' Baung, kayu' Bua' Rusan. Kineh.

Doo' piyan keduih ngen awan kudih, doo' rema' neh, doo' serawey, doo' tiyeh jaga' narih, merey belanja' narih kenep-kenep idih adi' uih doo' piyan ngen duih awan.

Ayu' ngila... d lem, lem kampong, na'em men kerita, na'em teh mutu sikal. Tak edteh lemulun da'et rana'ey, ena' peruyung teh lemulun ngih kampong suk inan lemulun suk da'et rena'ey mey mated lemulun sineh ngih kampong suk inan derisa. Tu'en deh, tu'en deh ma'en neh la'h sineh. Siwa-siwa. Ena'...peruyung neh lemulun nuk kail mey mated. Neh ayu' deh deh ngilad ngen lemulun nuk pereg mait.

Ideh lun merar nebada' anak adi' ideh mesti nuru' deh err doo' rema' ngen lun beken nabada' ideh kayu' kapeh ideh naru' luk midih naru' kerja. Neh tebada' ideh lun merar ngan anak adi'

No audio

No audio

Doo' ayu' teh narih ngajar lemulun mileh pakai talipaun, Ngajar deh mieleh naru' bisnes ngen lun mula'. Dih teh doo'. Dih teh inan untung, Mo...

Kereb teh anak adi erang kamih raut gaing, raut lemangui, raut bol, may nalan-nalan bang pulung, may ngerabat.

Lun merar ngajar kamih malem tuen dah ngemung abi-abi anak adi' maey tabada' nuk doo-doo' ngadah marey dah doo' ilah lm sekolah naem pelaba raut doo' ninger guru' doo' adat .

Tulu narih la' may pariksa' doctor an narih telipaun ngedeh atun naru' appointment idan masa narih may papu' ideh.

Printeh nuuh kamih ngi lem kampong naem idih pelaba tuuh doo' mikat teh nuru' ideh nuuh narih ngi nangey mado teron. uhm ideh tulung narih maya' kapal teh narih may nangey. Maya' kukud.

Lem uih sendiri' leh, aah pingan kuh neh ngajar anak adi' nuk madi', neh nuih ngelinuh enun kereb tu'en kuh pemada' kuh nengajar anak adi'. Edteh neh bukuh i'it senaru' kuh lem karuh Kelabit mey karuh orang putih lah. Elen-eleng meley tidih kenuan mupun-mupun[kuh] inan deh belajar, Kayu' ineh.

Bungah tauh nibu nuk uih ga'ih niar iyah nah <silence> bungah pangah ngi rumah[aah] aloe vera <silence> bungah[aah] okid

No audio

Bada' guru' bada' lun merar ngan narih malem, naru' narih doo' serawey, naru' narih doo mileh sekulah, na'em da'at serawey. Meching-meching so kinih kadi merar neh narih doo' neh ilah narih mulun sendiri'.

Lem ayu' lemangui uih doo' piyan lemangui kadi' it it rengat uih iit ngilad mimang uih lemangui.

Na'em ngadan getu'en keli' keduih. Na'em men lun merar mala ngadan getu'en malam, mala idih getu'en tupu tideh nuk mudeng liyang langit nangey senaru' Tuhan Alla, neh tupu nidih, erang gawa' ngih. Mo.

Itau nuk tuen kamih engaruyung naru' iah ineh Irau Krismas. Irau Easter. Neh irau nuk tuen kamih naru'.

Doo' piyan keruih irau nuuh lun merar uhm nawar ideh kuman ngalap lun merar nuk ngi kampong iih ke ngemung idah lah an nrih naru' sah party ngadeh itau ngadeh.

Raut nuk uih doo' pian naru' iyeh ineh raut ngen lemlun nuk mula' uhm temiseh inan tah raut nuk ela' uih raut sebuleng ngelawang lun baken.

A'it suk mikat tu'en narih jaga'ngi lem bawang renga' narih na'em mileh jaga' err kesihatan narih na'em mileh jaga' bersih ineh ma'it batek, ma'it batek ngelai, enun naru' narih mey bube' kidih kidih nineh .

Nuk midih tuen uih belajar ngi sekolah renga' uih belajar menulis, kira', baca', Neh nuk tuen uih belajar.

No audio

Kenep-kenep bulan inan teh aah... narih dengeruyung peruyung kuman ngerayeh edto tenganak narih lah. kene-kenep bulan mesti edteh burur aah inan aah edto tinganak keh? Betday kenuan, kukuan orang Putih.

Kereb uih sekulah ngilad luk mikat tu'en uih naru' ialah Arithmetic.

No audio.

Kereb uih anak adi' kereb uih iit ngild uih ela' jadi' manager, uih ela' jadi' ecah pegawai kerja ngen printeh.

Bang linuh uih sekolah atau anak adi' perlu inan ujian, inan pepereksaan, neh bang linh kudih.

Edtah masa keduih nuk leng-leng doo' liyat katu kamih dengeruyung neh naru' edtah peruyung err party naru' err edto tinganak kudih tudu' ngepulu' teluh. Liyat men kamih peruyung, nani neh kamih, riruh neh kamih, pengah na'en sembahyang neh kamih.

No audio

Ngilad inan sekunuh tu'en ideh mada' ngen kamih renga' uih anak adi' ngilad.

No audio

Nuk midih nuk doo' ribed, nuk uih kuan ineh kayu' baney, baney kabo', batuh arit ineh nuk inan uih kuan.